<hesitation> homo fuu e anndal muuɗun. Min kaa e faamu an nii, coccotooɗo kaa, a ɓaman pati oo ngaɗaa e boros oo. <hesitation> ngufƴaa hunuko maa koo. Hinno aɗe yigga aɗe yigga aɗe yigga, caggal muuɗun mbaylaa, ngaɗaa hen ndiyan e hoore muuɗun duu. Heddo, aɗe yigga, aɗe yigga faa ɗun yalta.